Gne karaza akanzo haiko koa gny tiserta de gne debardera, patalo, sôrta, <hesitation> ndre jean zany ndre ino moa da velondrirany da misy avao koa gne manteau akoa izay aby.